Holoka holokale ndwere limeibadili kwasababu wiji zshonduli limwoni hulu kaiyavo kwete balika vwe badilika hula moniam mndu kakavuwieta shamndwe mweru ushu shavoli kweli meibadilika kwalia voti mmali mavo twevutania kwerirete limavo tuotaniali basi ukaria uru kaiya votije